Nyamdu be njaratedam, gimi be womarde. Himbe wuro mai do defa nyamdu beldum ngam be nyama be seya. Be do wada moftorde ferto be nyamande duddum be nyama be yara be jala be velvita chakka mabbe wala suno sam.